<hesitation> Tanjon'le marokoroko aminà sisina vola madiniky iny ndreka a izy iny a samy manana ny endriny ohatra misy dimampolo, misy roapolo, misy ariary folo, de arakany misy isany izy iny misy isany a de raha ohatra zany olona sy mahita no tena hoe itako hoe tenna na rahgn-jareo tamin'anjy revo sy mahita de mahafatatra hoe a dimapolo ty satry misy karaha anzao a roapolo ty satry misy karaha anzao.